<hesitation> Ohatry hoe ity zany magnano akoity zao e saramaso zany raha afangaro kolitra io da mitovy aminazy afangaro hena avao koa io e legioma zany sy voatery ho hena avao gn' afangaro anazy fa ndre indreo samby legioma avao koa defa agnatisany hoe mety izay io hena io zany marobe e raha afaky asolo anazy magnano akoiza zakaiko za kolitra.